نبغي القطوطا لأنهم دلّوعين بزاف و يبغو الـ المساحة و الحرية نتاعهم، يعني ماهمش بزاف لاصقين في المالك نتاعهم. لا، يعيشو حياتهم و دلوعين بزاف و حنان. القط من تسمع الصوت نتاعه، ينقص لك من مستويات التوتر لي عندك.